Toh shawar mi na tuwayu bai tun na makarant primary. Na lakwtu ɗaigai ja tlam aibu bai <hesitation> ma goɗa jaju na ja ii aji gatkasa nda kuma da kə zamangu kə UPE primary <hesitation> Universal Primary Tree Education. Duncu malame dani da dlam koyarwa ii primary, so lokacu ja ajii gatkasa ja du ja dlam na amsa "kən kə'kə" interview tun. Toh jaju ja jayi malame ja bai, ja deu na ja ja gafa modoy kafa rəterin ja kateu, gafa talata malame malam ja da jayi kwa ji rawan? Ja ma ja ju ii ri interview, ma toh ai kwajayu ja bai kwa dlam na laipi. Toh na bee gwagun na bai ma se kurpak ju ma a'a sutuku bata kurpak bai, sobada i kunu kasutunu ja kənu gurpak bai da ramma tunda kwa gəni kurpak bin toh ja rakana kun na rakana kun. Da rakinaka ja ja shirin. Da rakina ja. Jaju jama da kə yuwan shirin kwan ja dlam sati gayi da duri ja bai, sati shirin da dauri ja bai, magi kwan da dauri ja bai, se na nən gasgara ɗagai ko na sanu dləgun bai ya ye da ramma a sutuku ai bəlam bai danna da raki kun da makaranta anna nayi na kun da dlami kun kurpak, anna. A ri tunu na pastor dai ye da kəmi daraka na ja da makaranta gaɗa ja ma jan "kən kurpək bai, da ramma adan ko da da dlame kun zawa adan da dlami kun kurpak jam mbasi makaranta. A ritunu nən gasgarau da pi ja ii kəma ja shirin dan na ja ii makaranta dani da carpi mamau da dlami ja kurpak ii ri tunu. Da dlamu ja kurpa guma shirin guma shirin ii tiye ja shirin tunu, toh a ri tunu ko ri ja ju nən gasgarau da katen gəri ja tufi na sa da ɗawi na ja ii aji nabai da gənna ja. Toh a ri tunu amman ja dlam jarabawa kakasəku da ɗawi ja ti jarabawau. Lokacu da jarabawa nin ii kun nən gumu kwan dabi yindi a wara mud vaɗ bai me wara atoh ki nye primary <hesitation> secondary ko tc, toh ii kunu ka sun ja shiringu gəd jan ja tidu toh a ri tunu bee wara na tuwayu bai gusku nən gasgara tuku da ɗawa miya gəri cewa danna ja da dlami ja kurpuk ja tufi "ii ii" aji bi nin da ja bəzi na makarantau da yakisu bemi wara na kunu gususku ko ja kunu gususku da jaba bai. Saboda ii kunu kasun, shawar wara shawar mi wara jib na aroga na dəmu na tuwayi bai ii kunu bee wara da dlamu su atu gaɗa kasan bi nin da ja ja bəzi na makarantau da ya ki sau, ja kun hai ɗagai dama sutuke bee wara a vəra bai da aroga ke nan, ba ka nii ii ba har a ri tunu ii wun na bana awayou kə bar 'yuwa ankal mamau kə aku ga nai. Gusku satai kurpak "mpa mpa" buləd bwi, nanga mpa baləd bai so bee wara na dlam kəmar na atu na bi raanayu ii mpasu ga gususku na dlam na makarantau na dlamna wana kai gusku ngam da tutki har na fuwan ganai, so ina awayu kən tana. Sau na dəmu na 'yuwi ankal kə aku ganai. Tanke da dlama na ajara bai tanke da dlamatu na na kəmarr, tanke a dlamau da maka shawara ko kə afak gəri ko kə malam gəri yaɗa yəmo gada bee bai ja jayi malame ja bai ja ja na ja ii ri mi wara kamatu o a kal kal janjayi bai. Ii kunu ka sunu na dəmu na 'yuwi na ankal kə aku ganai gaɗa zada a rituku ne kau na kau na dlam na <hesitation> bee kalkal bai, don na dlam na jayan adumu da da ramma aɗaa kwa dlami adumu da ramdu "kwa a kwa" dlam bai. Kuma ko ja dlam bi yaye "ja dlam maka ja dlam" makarantau ja tadu, ke da ja dlam na ajala ke nan. Sutuku dlaman gara bee ii iyu wara tuwayu bai da kun aro ga, so naika da ɗa kən bee bai man gitu ga na mamau mi ja kawa na akshi, akshi dlam makarantau bi tən gusku lawan ja ko mbasa ja men gayi bai. Duk da <hesitation> ramau ma akshi a dlam ruwai a ruwai a na baya na tawan amma ii fərak sutuku kai da dena ii gusuku men ii mi wara dlam na makarantau ko rama waya kə gusuku tuku men, asək wun se na waya ruwai se na ilimi na karatu. So tai biwu jigab na ɗigadu bisa ga <hesitation> da ri kən ke bee mi wara na karatata kə bee mi da rubutu ii dəsku, kai ko da taaki men ba da ramau ma su uriyai bai, da dak kwan sakau ngum na zəgadu su atu ko su atu bai. Amman da tau se kwa ii aikokshi dayi du ii ri ɗagai da tatiki su gu zada taaku tawan, su wutuku zada bəju tawan, su wutuku <hesitation> kai ii canji dakwda da paltina aam gu su wan dakwdau tawan na gagəshin shi. So ii gususku mbasa ja ngum gayi bai gaɗa gəmo gaɗa na mana shawara teu na dlam na karatu, amma akshi mi ii samsam wun dlam karatu bai, ka ga mbasa ja gayi bai. Ii kunu kasutuku duk nən a mana shawara nin, bu wana gəri a dlamatu bai, rama gəri a ɗibadlu bai, wana wara aci a dlamau kullum a daɓ a ɗak dəvu, ba bi ma shawara ba bi ma shawarar a ci ne ba bi gərayu.